Pues nebya dun kyëxëk dun aku'ujkë jo'ot ku'ukë du ma'abë pues este ko'o ti'i kë taj kë mayëp, kok'o ti'i ko'opkotyë ka mëdatëp pero nebya ejt's da nukyajtëm oymyanaxëjë mëjk du tajmay oy mana xë këxë na ko'opkotyë nya met'sëp kabët's mëjk dun oy nëkë ma'abë këxtyaxë mëjk dun je taj je may tyam mëjk mananëp, kap më mëjk xëdëny ti'i mëjk nëkayam, tyam mëjk mananëp ti'i ech da jabom dunayn, pues je mëjk ma'i kap mëjk nyaka so'oj myn, jadunt's kyëxëk dun nyajobenyë tokatë mëjk ju'uykë muk jobëbyë.